Poata te noneria kannou. i ahanahan. katun e ron la ruma tara mamana makum. i ahana tolo i tar reni buka. poata teron katsin hatanieria kannou. u katun eron kato mamiru koko. katera man panna man kui. man kuin sono. man kuin koko. ron heis ri tara poum. Berebani manasa ron heis lasi a poum. teron kateyer tara manka te ngueria man kinalala. sa man salolo has tiron kate. a man panna man salolo tiron kate. ma marken salolo ne. mm tara marken kannou eni ron kamena katuni ron kateya man panna man salolo tiron kateyen sa teron kato hamanasameri a kannou. a poata te tarelena kannou e nigana. e niga hakapalala. nigana. e lamena poata tigi kato menia kannou. norie ron hater. a. a kannou e katero romana tara tsiho eni. u koko e. u koko e nigana. a apoum taralie panina. lie Nigan kato hamanasana. sa norie ron. norieron hakats hapan ner metigimar kato meya culture. culture ron kamena para ka. pana tokui pan tara. teron markato mera culture. lue mas hakats ha pan nemen. lue mas atesilema hunkatun tamulu e karime. neme. tara tala. tara rigth. salte hateremen. salte e kato hamasera aman nahaka. e rakur. tsia naha. sa i mamina te katseria. kateria a rakura. u katun e ron suata mamruma turu rue. bate hakar. e hilera man kolobaka te hakeren. surira turu koko bate haponeruma man baskete. nonei tala temar ron mar kato weren. bante tara hamanaseyera laspla hamanasa ka teron hasalolo nerena kannou. noneya saloleni teron na hakere na kannou bate kana i yasa. e ha tania hamanaseren. A kannou. a marken kanou eni turu kinalala. katun e ron kateya man huol a man poum. a man topisa man poum. sante kateyerau lahisumaloto tara kolobaka tara. teron hakato meyen tara poum tara tutua. tara tutua tara hunkatun. norie taten kateyera man lahisa. man lahisa man poum. Lie hakats nua bunega toa poata ti kato beyi lama 95pla. 95pla poum tikatilam. salame katemau lahis u maloto tara kolobaka kannou koko. me haponaleneriya mamanaka ti haponeyen. u lablaba na kisen bate haponeria tara nonei a kannou. a boko na hakutei. a kannoune hakeye yasa. a wile. mamanaka. tara poata nne ti kateya nonei a cultureni. Katun ni masa. katun i masa me yi no hamasul. me suatelila kannou mena hano has rarenu katun tareni. i ahana han. Lie pega culture i romana a pana ka, a culture e herene e kato renora. are tana poate habuteyna ni masa. lue masan taranema tana hun katun te lanama tara tana makum nu tana ka. habutu haseyena niomi. here nalue. lue ba koru nema pana ka tara culture. kube niga nuahasina. a culture e. e haskulene lu. hatenelunahaka tego ka tego kate lu. lue mas kantoa mi ahana. ahana. ahana culture sa lute tara mareyem culture naha ka tara nikaka tamulu. naha noneyaka tego kate. na culture ron habute yena lue mas atesilemesi. si tamlu ili. si tamlutamlu lue mas taramaremen. hena. noneya panaka te tara mare meriya culture te kato meneriya kannou. kannou ron habuteyena ka niga. Nonei tara u kinalala eni. katun e naron kohir. ron kohi halanir. E kateyer. kohi halanir. bate nou re poum. e nor. no halan talasir. Startina tarato lahi batena lan mena tara bongbong. sa te tuan katoleneyera kannou. kannou e parana tara poata tara kinalala. katun ena kohir. ena sanir taranahe masar tara lastpla kannou hamanasa teron habuteyena nonei a culture. Se ni. lie katsin giweg. tara poteni culture ma tagala len sini. re mas hatagala potsera ni kukui tara ra. na nitartara tara ra tara culture hamanasa. Se ni. lie ngilega re mas hatagaleren.